Wom na jindai bo dera na yimai na na dera ushul na dera lona woi yare nini ɗang ana lamai yiu woi labonou bo dera ana yimai bodera kawai yeremono gɨn bodera, woina na larpuwu woi na na burau, woi na <hesitation> janginiu, woi na <hesitation> tera nginta won na garapununginwu woi nginiu karereu mono bo dera shul ko muu a don dato a don biɗene ko ɓalno gɨn bo bura ana ɓalli gɨn bo dera ko ɓalno gɨn bo pɨlɨmdi ana ɓalli gɨn bo dera. Kai ko kabila ɗang ɗang ɗang ana ɓallo ana balli gɗn bo dera woi nana bɨna yarei shimiu bo woi bodera mono ana yimaiyiu, saidei bodera mɨ ana yimai kɨma wu lone naro gɨn bagna na lo dera woina lo laguwatru woi na lo komin na ɓarɨn nene. Nayu makaranta mono nene nayu wayo mono nene na ye gorokwan nene nayu yilayila nayu gargajija nene lalime mila mono diya nene tukum tukum nayu wula mono nene shani na ɓare ambo ɓanje na gɨn karuyan gum, na lo dera ɓul woi woni yare ɗang am yimaiyiu moot dera tamno dera shul ko a bide ne ana ɓalli gɨn bo dera ɗɨngha ɗing ha dei ana ɓalli gɨn bo dera yino kamo pɨla ana ɓalli gɨn bodera bo ɓalno na kang bo laguwat ana ɓalli gɨn bodera, bo larpu na kanghai ana ɓalli gɨn bo dera bo larpu an ɓallo ana ɓalli gɨn bodera kai kabila mɨ shi timai ɗang ɗang ɗang an bi dimona ana ɓalli gɨn bodera. Wani ɓono amsa mani gɨn bo hausa hau, ana ɓoni amsha gɨn bo burau ana ɓoni amsha gɨn bo woi lalarpuwu dai bodera ana yimai bani ɗɨmmai ma to bani bɨnimai yin ma to shikanang mɨn washima shini wom na shimi mon kenang dera na dera nani na dera woi na burau na dera, na lar na dera sosososai bo dera na lalmai, woi na lab na larpuu na lal na burau woi na lab komin na lab dedera duwowo na dera na dera kɨma na ɓarino la dera kɨma naye ɓala mono na dera ushul wa na dera woi na la larpuwu shikenan <laughs>